Izaho mampianatra zanako mandeha bisikilety, atosiko môramôra izy mbô tsy ho lavo. Satria bôkany izy ko alefako mafy mety ho lavo izy. Dia atosiko môramôra, aviliky, ampiagnariko ananjy hoe akato manjary andiagnana, akato tsy manjary andiagnana.